Jue ya este ya mexico jantëm winkut'sëkëyb jyay jue ya yë san juan bautista yajxon nak xëchyu yak jajtë jumëjt jumëjtë mëdë san juan degollado, mëdë san martin caballero yajxon nak xëchyu yak jadyë jadun nak du ya wi'in xuxë wyn wopyë.